<noise> Teknologi banyak memudahkan saya dalam bidang komunikasi dan juga mendapatkan maklumat terkini berkenaan <hesitation> perkara-perkara yang saya minati dan ia juga banyak membantu saya dalam bidang pendidikan.